Nne perekupa kuau ama iniomui a kuau taim nokegere noke rogogino tuntugepogigu ama ekenuapuro piro, nagainogo puaguipigu nagainogo noke rogogino tuntugepogigu nagainogo puaguigu egu, ikogirai egu moroken ogo noke rogaro tuntugepagu nagainogo puaguro, puaguipigu egu kakata rogaroi, tege tuntugepagu, tuntugepagu piro, tuntugepagu egu ee aike. Okurakaakumo, ego aike porukeguinoga toi rogakuro toipakakui eego aike nagai tominapakakui, ego paaro nagai toi keregakakui, kenegakakuro nagai egu mokopa kakuguinoga egu nkakenno agigui ia legu lai kakata. Keregakakui, keregakuro nagainono go muruoto, egu iko perekupa iko ama woruu rugo, runrugorugu nagai numakuga toi egu taaio, taro egu nagai aike noke, nagai puara kurepagui, kurepagu egu ege maikuna gotoi maumoro toipakakai. Tege kong-kogigarakuga. Toipakakaro egu toi upuro egu apaio. Upugu apan o tee aike tagu ikoi toipakakaio. toipakakagu egu, lai egu toutou agim iko tai toipui. Lai egu toi loi noke mugupa tokenno maumoro punpurururoim, agin ako aike iai tuuro toipui. Ako touno, ako ikoi maikuna toipagu, toipagu toi rai ako roi mugupa tokenno punpurururoim, punpurururo egu egu toi apai ee loikene ama uma. Ee loikene ako punpurunugom. Egu tee nokegerego nta ninu kokomo noke roguroi runrugorugu, amapaigu nro runrugorugu iga ko aigou numakuga peigu carterbell kureparo, kunpaipigu, egu puaguro, puaguipigu apunno ako poga tono ongonogogim teegim, tegimpigu, ako taiguitono nno kuago numa teutega muruom pigu aparo ako ikoga taio, taipugu puagui, egu aparo ioko loikene ama uma ako oiropapio. Taipigu puaguio.